Karazagna dite-o: misy dite veromagnitry, oliva, <hesitation> cyprés, <hesitation> dite taf, ravombôfotsy ozy zare zegny, ravomboangy, <hesitation> matetiky ravirandraha zegny tegna fagnanôvana dite fa misy dite koà canel, dite girofla, dite saketany.